Fangalàna sary ndraiky ia, fangalàn̈a sary zen̈y raha izy karekare. Na izy karekare, na ino ma fivolan̈ana izy lavalava donko ai. Bôka eo amizay zen̈y misy raha zavan̈ao, misy botan tireny, avô mipiky zen̈y rah io mahazo sary. Zen̈y donko afaka an̈azavana izy fa tsy haiko tsara mivolan̈a izy ai.